Anin silaate induction stook suni hindaabedai, ishinsun garaana gudio hinkabdu, inama ka karhinkabne inama ka kar hinkabn ishituuni ta gasi fa hindandeetu. duum silaate suunt ir ana sahaliai, ishin sun koraanumu koraan chapsete, koraan dabeni jireni, koranumaan midaafetai, ishi sun amo ta pesa itbaaseni woat pesa hinkabn dandeete itin baatu,